Nandenda kuteeka chai, ndakwata ebinika, ngite hamahega, nkwate amagyani, nkwate omuteete ngutemu, nkwate n'omudarasi n'omudarasiini nagwe ngute muri ya binika yangye, nteeke chai, kugira ngu chai yangye ei ntekiire egire akahuumuro, hokuba naatamu omuteete, nkatamu akadarasiini kangye, naaza kufunduura chai, n'ab'aheeru baraba bariija baragira ngu mpaka ka chai, mpaka ka chai habw'okuba karaba karahuumura nda naakatamu ebirungo.